ungur maður hefur verið dæmdur í sex ára fangelsi fyrir ofsafengna árás á konu í Vestmannaeyjum fyrir þremur árum hann skildi hana eftir nakta á götunni þar sem hún dó næstum úr kulda g sjö ríkin ætla að leggja tuttugu milljónir evra jafnvirði um þriggja milljarða króna í baráttuna gegn skógareldunum í Amazon umhverfismál voru eitt helsta umræðuefnið á lokadegi g sjö fundarins í dag sérstök sveit fjölmargra samtaka og stofnana hefur verið sett á laggirnar til að bjarga hvölum sem rekur á land miklar aðgerðir stóðu yfir í dag vegna strandaðs grindhvals við

í Reykjavík dýrið var aflífað lögreglan í Hong Kong segir að mótmælendur hafi ógnað lífi lögreglumanna í gær og því hafi þeir neyðst til að hleypa af byssu aukin harka hefur færst í mótmælin risastóra breiðu af vikri úr

nálægt eyjunni Tonga rekur nú um Kyrrahaf og gæti endað á ströndum Ástralíu svipað fyrirbæri sást við strendur Íslands fyrir um sex hundruð og fimmtíu árum

gott kvöld héraðsdómur Suðurlands hefur dæmt Hafstein Oddsson í sex ára fangelsi fyrir stórfellda líkamsárás á konu í Vestmannaeyjum hún hefði ekki lifað nóttina af ef hún hefði ekki fundist að sögn læknis árásin átti sér stað í september tvö þúsund og sextán og vakti mikinn óhug kona fannst nakin og mjög illa leikin og köld eftir stórfellda líkamsárás Hafsteinn barði hana ítrekað svo andlit hennar varð afmyndað af bólgum og augun sokkin konan var með fjölda áverka á skrokki og andliti eftir högg Hafsteins sem voru barin af mikilli ákefð að sögn

Hafsteinn hana og skildi hana eftir nakta vitni sem kom að henni sagði að aðkoman hefði verið skelfileg andlit hennar hafi verið það

afmyndað að hún hafi ekki þekkst læknir sem sinnti konunni sagði fyrir dómi að líkamshiti hennar hafi mælst þrjátíu og fimm gráður og ólíklegt að hún hefði lifað nóttina af nakin í rigningunni í fyrstu var talið Hafsteinn hefði einnig nauðgað konunni en rannsókn leiddi ekki til ákæru fyrir það auk sex ára fangelsisvistar var Hafsteinn dæmdur til að greiða konunni þrjár og hálfa milljón króna í bætur að auki verður hann að greiða allan sakarkostnað átta komma tvær milljónir króna Hafsteinn var í fyrrasumar dæmdur í sex mánaða fangelsi fyrir tilraun til ráns þegar hann hótaði manni barsmíðum tæki hann ekki út peninga í hraðbanka í Vestmannaeyjum leiðtogar helstu iðnríkja heims hafa heitið tuttugu milljónum evra í aðstoð við að slökkva skógarelda í Amazon fundi g sjö ríkjanna lauk í Frakklandi í dag umhverfismál og þá sérstaklega skógareldarnir í Amazon voru eitt helsta umræðuefnið á lokadegi g

sjö ráðstefnunnar í dag forseti Frakklands tilkynnti svo í morgun að ríkin ætla að leggja tuttugu milljónir evra jafnvirði um þriggja milljarða króna í baráttuna gegn skógareldunum mestum hluta fjárins yrði varið í að senda flugvélar til að hjálpa til við slökkvistarfið

Bretlands ræddi í dag einslega við leiðtoga Ástralíu Egyptalands Japans og Ítalíu hann hefur nýtt fund g sjö ríkjanna meðal annars til að ræða yfirvofandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ráðamennirnir héldu einnig áfram að ræða leiðir til að draga úr spennu við Persaflóa en í gær mætti íranski utanríkisráðherrann Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðingur þú

ólíkir því sem lagt var upp með

það væri langt í það en

í og úr um helgina

í og úr um helgina stefnt er að því að kjósa um þriðja orkupakkann á Alþingi eftir viku að loknu tveggja daga sumarþingi um málið forystumenn flokkanna sem fréttastofa tók tali í dag voru sammála um að fátt nýtt hefði komið fram frá því að þingi var frestað Alþingi kemur saman á miðvikudag og fimmtudag á svokölluðum

um þriðja orkupakkann stefnt er að því að kjósa um hann á mánudag þetta er hluti af samkomulagi sem formenn flokka

á Alþingi komust að við þinglok síðustu vikur hafa bæði atvinnuveganefnd og utanríkismálanefnd komið saman til að fjalla enn frekar um málið um fimmtíu sérfræðingar eða álitsgjafar hafa komið fyrir utanríkismálanefnd vegna þriðja orkupakkans síðustu vikur hafa sex nýir álitsgjafar komið fyrir nefndina ásamt átta

sem höfðu komið fyrir hana áður atvinnuveganefnd fékk til sín í síðustu viku þrjá fulltrúa frá orkunni okkar áður hafði nefndin fengið til sín hátt í þrjátíu álitsgjafa samtals hafa nefndunum borist á níunda tug erinda og umsagna um málið flokkur fólksins og Miðflokkurinn eru á móti innleiðingu þriðja orkupakkans formaður Miðflokksins sagði að með því að fresta atkvæðagreiðslu gæfist svigrúm til að ræða málið enn frekar í sumar eins og leikara í Groundhog Day

hér erum við mætt aftur

höfum haldið nefndarfundi og komið að mörgu leyti sömu sérfræðingar aftur ef eitthvað er þá hafa rök okkar sem teljum að

eigi að samþykkja þetta styrkst nei ekki nema

það að það eru komnar víðari upplýsingar og þjóðin sjálf er að vakna til vitundar um alvarleika málsins þannig

það nýjasta í stöðunni málið hefur auðvitað fengið aðeins meiri umræðu bæði á vettvangi þingnefnda og annars staðar það hefur ekki orðið nein breyting á málinu

sem breyta niðurstöðu þess heldurðu að það takist að klára umræður um þetta mál í það er búið að semja um þetta og ég er nú svo bjartsýnn maður að trúa því að fólk standi við orð sín verður orkupakkinn samþykktur næsta mánudag já ég hef enga trú á öðru það liggur auðvitað fyrir að málið hefur notið yfirgnæfandi stuðnings hér í

þinginu og ekkert sem breytir því því miður

stefni bara í það sem

ákveðið af meirihlutanum það er að þvinga þetta í gegnum þingið ekki fékkst viðtal við forystumenn Miðflokksins fyrir fréttir en flokkurinn er með opinn fund um málið í Garðabæ í kvöld sem við segjum nánar frá í tíufréttum útvarps og sjónvarps

lögregluyfirvöld í Hong Kong segjast hafa neyðst til að skjóta viðvörunarskoti í mótmælum í gær þar sem lífi lögreglumanna hafi verið ógnað aukin harka hefur færst í mótmælin lögreglan sprautaði bæði táragasi og vatni á mótmælendur í gær þá hleypti lögreglumaður af byssu og aðrir lögreglumenn miðuðu byssum sínum að mótmælendum en það er í fyrsta skipti sem það er gert frá því að mótmæli gegn stjórnvöldum

í Hong Kong hófust í byrjun júní að lögreglumönnum þrjátíu og sex voru handteknir í gær umfangsmiklar aðgerðir voru við

viðbragðsteymi fyrir hvali í neyð hefur verið stofnað rak á land í Kárvík við Seltjarnarnes í morgun hann færði sig síðan að Eiðisgranda og var þar alveg uppi í landi viðbragðsteymi var kallað út og stýrði dýralæknir frá MAST aðgerðum björgunarsveitarmenn í flotgöllum fóru út í og reyndu að losa dýrið sem er nokkuð stór

björgunarsveitarmenn

eru núna í nokkrar klukkustundir búnir að reyna að velta hvalnum yfir á kviðinn og ýta honum út en það hefur ekki gengið og hann hefur alltaf velt sér yfir á hliðina aftur og snúið að landi og eins og staðan er núna þá er hann hér uppi í

öldurnar voru að velta um og ýta honum lengra upp á land Þóra stóð í ströngu við að stjórna aðgerðum og gaf ekkert eftir þótt hún væri ekki alveg útbúin fyrir þetta verk nei þetta er ekki alveg skrifstofustarfið sem við erum oftast í en björgunarsveitin stóð miklu meira í ströngu að halda við svona þungt dýr dýrið virtist undir meðalþyngd með kýli framan við

reynt var að sigla á báti milli hvalsins og lands til að stugga við honum um síðir tókst að koma dýrinu lengra frá landi en það hélt áfram að velta sér yfir á bakið og reyndi sífellt að synda að landi mikið hefur verið um hvalreka undanfarið við stofnuðum núna í vor viðbragðshóp fyrir hvali

fyrst og fremst að hugsa um það kom til að við sáum að væri þörf á að geta brugðist hraðar við af meiri þekkingu og geta þá strax hafist handa við að koma þeim til hjálpar eins og kostur er fulltrúa í hópnum eiga MAST Hafrannsóknastofnun Landhelgisgæslan lögreglan björgunarsveitir sveitarfélög og Umhverfisstofnun Þóra segir að alls ekki eigi eða megi við svona aðstæður setja spotta í sporðinn og draga hvalinn út hann geti þá meiðst og jafnvel drukknað þar sem hann geti ekki andað haukur

í dag þegar farþegaflugvél frá United

var snúið við skömmu eftir flugtak viðvörunarmerki kviknuðu sem gáfu til kynna vélarbilun og ofhitnun almannavarnadeildar var virkjuð og viðbúnaðarstig sett á rautt á suðvesturhorninu tók þátt í aðgerðunum hundrað sjötíu og átta farþegar voru um borð í vélinni ásamt áhöfn vélin lenti án vandkvæða og tók viðbragðshópur Rauða krossins á móti farþegum og veitti þeim siglt verður að norðurskautinu eftir viðgerðina

sem ferðast að námi loknu samkvæmt aldagamalli evrópskri hefð þau ferðast yfirleitt ein en stundum

sem gefur út tímarit og efni um málefni hafsins skipið var á Grænlandi þegar hann festi kaup á því

í vor og sendi til Íslands í viðgerðir þeim lýkur í janúar og þá heldur skipið á norðurskautið halda þó á aðrar slóðir

rekur nú um Kyrrahaf og hún gæti endað á ströndum Ástralíu vikurinn er úr nýlegu nálægt eyjunni Tonga álíka fyrirbæri sást við strendur Íslands seint á fjórtándu öld talið er að

sé samtals um eitt hundrað og fimmtíu ferkílómetrar að stærð tvöfalt flatarmál Þingvallavatns áströlsk hjón á siglingu nálægt Tonga eyju urðu vör við

og vissu ekki fyrr en þau voru komin inn í þessa breiðu af vikri sem hægði á öllum öldugangi og dempaði allt hljóð þetta virkar eins og á íslenski heiði ef ekki væri fyrir undirölduna

það þýðir mikil sem er óvenjulegt kannski í þessu tilviki er að þessi eldfjöll

í Suður Ameríku og allt það en þarna eru þau öll á hafsbotni og þegar þau gjósa kvikan sem kemur þarna upp er mjög

blæs hún út þegar hún kemur úr eldfjallinu og myndar mikið af

í raun þá verður steinninn sem myndast hann verður og þess vegna flýtur hann hjónin sem mynduðu þetta þar til þau komust á auðan sjó gosið var nálægt

eyjunni ekki langt frá Tonga norður af Nýja Sjálandi og sést greinilega á gervihnattamyndum frá bandarísku

vikurinn gæti rekið alla leið til Ástralíu breiður af þessu tagi hafa áður sést í Kyrrahafinu og reyndar líka við strendur Íslands

dæmið við Ísland er þrettán hundruð sextíu og tvö í Öræfajökli sem er eitt mesta sprengigos á landinu og þá var svo mikill vikur

sem síðan flaut í burtu frá Öræfajökli hann flaut inn á Vestfirði þannig að menn áttu bágt með að róa þar til fiskjar sérstaklega tekið fram í annálum að menn áttu erfitt um vegna það er vissara að gá hvar stigið er niður

í Kjarnaskógi í Eyjafirði

því ætla mætti að einhver geri sér ferðir í skóginn gagngert til að henda tyggigúmmíi á göngustígana kennari á Akureyri hefur að undanförnu tínt tæplega tíu þúsund

fór í hjólatúr hérna með konunni minni í júlí ég hjólaði aðalhringinn og það var bara fáránlegt hvað það mikið af

þannig að daginn eftir

væri lokið en svo var nú ekki síðan hef ég verið að koma reglubundið og hreinsa hérna það er bara slóð eftir einhvern

og ferkantað eins og það hafi verið geymt í spjöldum undir

nikótíntyggigúmmí og álfilman er enn föst við margar klessurnar þetta er alveg klárlega bara einhver sem tyggur þetta yfir daginn geymir þetta í spjöldunum og kemur hingað til að losa og svo ef maður kíkir í eru spjöldin þar

mér hefur dottið í hug að búa til eitthvað eitthvað listaverk úr þessu en ég vil alla vega helst ekki henda þessu beint í ruslið en við sjáum til það hefur gert myndarlegar

nú síðdegis höfðu komið mest um fjörutíu og fimm millimetrar í mæli Veðurstofunnar á Hellisheiði búast má við að áfram

rigni á köflum sunnan og

dregur úr úrkomu þegar líður á morgundaginn Theodór Freyr

yfir veðrið að loknum íþróttum

Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar

þrátt fyrir úrhellisrigningu í gærkvöld varð þó ekki

þegar Víkingur og Grindavík mættust í miklum Max deildar karla í fótbolta Japanir voru sigursælir á heimsmeistaramótinu í badminton

sem lauk í Basel í Sviss í gær og FedEx bikarnum á

lenti í miklu basli íþróttir hér strax eftir fréttir ungur maður hefur verið dæmdur í sex ára fangelsi fyrir ofsafengna árás á konu í Vestmannaeyjum fyrir þremur árum hann skildi hana eftir nakta á götunni þar sem hún dó næstum úr kulda

g sjö ríkin ætla að leggja tuttugu milljónir evra jafnvirði um þriggja milljarða króna í baráttuna gegn skógareldunum í Amazon umhverfismál voru eitt helsta umræðuefnið á lokadegi g sjö fundarins í dag sérstök sveit fjölmargra samtaka og stofnana hefur verið sett á laggirnar til að bjarga hvölum sem rekur á land miklar aðgerðir stóðu yfir í dag vegna lögreglan í Hong Kong segir að mótmælendur hafi ógnað lífi lögreglumanna í gær og því hafi þeir neyðst til að hleypa af byssu aukin harka hefur færst í mótmælin risastóra breiðu af vikri úr neðansjávareldgosi nálægt eyjunni Tonga rekur nú um Kyrrahaf og gæti endað á ströndum Ástralíu svipað fyrirbæri sást við strendur Íslands fyrir um sex hundruð og fimmtíu árum

sást við strendur Íslands fyrir um sex hundruð og fimmtíu árum